<hesitation> hewtude hore mun ana hewi kulle. Ka ɓi adama a wawa tawe hunde ma fawaki e fawogoto, ɗu wawa waɗe e aduna. <hesitation> fay leyɗe biyeteeɗe leyɗe ɗe fuu kañum ɓuri yirwude ɗe, sa ƴeewi hannde, ana kasindiri e leyɗeele goɗɗe ɗe.